صفر خمسة خمسة وعشرين سبعة وستين تمنطاش خمسطاش هدا الرقم الاول الرقم التاني صفر خمسة خمسة وعشرين سبعة وسبعين تسعطاش صفر تلاثة هامليك زوج ارقام تع هاتق نقال <hesitation> لنحايب نتاصل بيهم